Mul um kohki kümme paari kängi: üteq vahtsõmbaq huulidsakängäq, üteq vanõmbaq, määntsegiq joosukängäq ehk botasõq ja sis määntsegiq lakkkängäq ummaq viil oõmah. Ja sis määntsegiq tõõsõq botasõq viil ja. Ja sis um määntstki kergit suvõkängi viil, jah. No iks um naid kängi.